Haa ntelu la jaŋ de panoo soleeroo a nafaa wara baata ntelu la jaŋ ne, i ka sariseeroo ki jee le, i ye lanpoo ke i ye i faŋ je a la, tuu i ye firikoolu baransee a bala le, wolu bee mu a nafaa le ti, ntelu la jaŋ a nafaa wara baata le